<noise> Gny grille pain! Laha atao ara-bakiteny moa izay da fitonoa mofo, fe amin' gny vazaha moa da fanafana mofodopay izay. <noise> Laha hanao sandwitch ategna ka maimaiky gny mofodipay da <noise> atao agnaminy ao soa hafana sady halemilemy soa.